جيب الرّوز، شلّله مليح و مبعد حط على كل كاس روز دير ثلث كيسان ما. تسمالا إلا جبت ربع كيسان روز، دير ثناعشن كاس ما، حطهم في الطنجرة مع بعض و بلّع عليهم و خليهم يطيبو.